Mi yahan ha hukuma lesdu je mi yidi yahugo mai, mi yeccha be mi yidi yahugo lesdi mabbe be hujja ko yarata am.